Än ispäjkyajpapä't je nkutyajpaptä fruta solamente piña, manzana, melonh, sandiya yy pera, cuales otro, pera, ya esta pera ya, naranja, fresa, tuna.